Ganitsu rí, naríga rí phú i̱wa̱á, none̱ xa̱bo̱ ge̱jioꞌ, yaꞌduun májánꞌ, <noise> xó ri mba̱ ndxa̱a̱ rí noni̱gúnꞌ yaꞌduun máján i̱to̱ꞌo̱o̱ <noise> rí duun maña̱ꞌ. Jamí xúꞌkhue̱n naꞌne rí nutháán xa̱bo̱ barbakóa̱, xubiuu xede̱, na̱ge̱ꞌe̱ etse, <noise> etse drígo̱o̱ xede̱ ñajuun ne̱, rúꞌkhue̱n ne̱ mangaa, nune̱ guíñúú <noise> xa̱bo̱, na̱to̱ꞌo̱o̱ naꞌpho̱ xa̱bo̱ <noise> jamí ríga̱ mangaa rí, yaꞌduun i̱gi̱ꞌ nune̱ mangaa xa̱bo̱ naguwá rotse̱, ikhaa rúꞌkhue̱n nu̱xu̱de̱e̱ꞌ naꞌpho̱ xa̱bo̱ ná rí naríga̱ mbá ndxa̱a̱, mbá, algo̱ xkuaꞌnii. O mbá rí naruáma̱a̱ꞌ tsiguu xa̱bo̱ mbo̱ꞌ, ma̱ꞌne mbá etse na̱ꞌga̱ none̱, rúꞌkhue̱n na̱to̱ꞌo̱o̱ naꞌpho̱ xa̱bo̱. <noise> o ikhaa máꞌ rí esteeꞌ <noise> xó rí ñajuun mbiꞌyuu, yaꞌduun máján, na̱to̱ꞌo̱o̱ máꞌ rúꞌkhue̱n mangaa, rúꞌkhue̱n ñajuun na̱ka̱ jma̱á yaja, díne juunꞌ rí naꞌne i̱mba̱, na̱nda̱wo̱o̱ ne̱ ga̱jma̱á <noise> naꞌphi̱i̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ g <hesitation> a mangaa na̱ri̱gu ná na̱ka̱, ná inúú xa̱bo̱, <noise> xkuaꞌnii yaꞌduun, xkuaꞌnii guanitsu naꞌne xuajen ríge̱ꞌ. Ríga̱ i̱mba̱ rí nutháán xa̱bo̱ mbiꞌyuu ríí. Ndxáma etso̱ rúꞌkhue̱n ñajuun naꞌphi̱i̱ mangaa, asndo náá rí ma̱goo xa̱bo̱, n <hesitation> uu rí ikhaa rá, tsíꞌpho̱ guéño ne̱, nguánáá i̱ꞌpho̱ ne xa̱bo̱. Ikhaa ñajuun rí ganitsu ríge̱ꞌ, nguanáá ído̱ rí mbá rí ma̱ri̱gá rí ndxa̱a̱, mbá rí ma̱mba̱xíi̱ xa̱bo̱ ma̱ꞌkha mbáa, iyanga̱jua̱ ma̱mba̱xíi̱n iyanga̱jua̱ꞌ, a̱ꞌkhue̱n ñajuun na̱gu̱ma ganitsu, <noise> rí na̱tha̱n ge̱jioꞌ. Xó rí yaꞌduun máján, xó rí <hesitation> etso̱ idxu̱u̱ xede̱, o xubiuu xe̱de̱, díne ñajuun, ga̱jma̱á chámbóo xede̱, naꞌne nawa̱a̱ <noise> naꞌga̱, mbá ndxa̱a̱ ñajuun ne̱. Rúꞌkhue̱n ñajuun xa̱bo̱ rí xuajen ríge̱ꞌ.